मेरू परिवार मा पांच सदस्य छन मेरा पपा मेरी माँ, मै मेरी दुवि दीदी। मै पापा छन उंकी उम्र पचास, मे मां भी अड़तालीस अर मेरी दीदी छब्बीस और छुट्टी वली दीदी 24 और मेरी बाइस